जीनी चीज़ को आपने सबसे मोबायल नाकियो, तो मोबायल ती निकले जाये। कहीं <hesitation> आपने जस्वारो कहीं कप्कियो नाकियो। अधि आपने। एका बार अम ज़्यादा नाले, तो अपने कम्प्रूटरीच है। अधि आपने कम्प्रूटरीच नाले, तो अपने कम्प्रूटरीच नाले। अपना अभी अकाउंट डालङ तो अपना के भी चेज़ की अंकगल नी।